Places I never been before I na like to talk much about it but with ley way I came up and ley way I been living my life when I go the maybe ley school I coming go to ley church I will be attending ley community I living in I will be able to get along with people the through maybe ley way I can play football when I say I can we will go on ley field if la to lay church we go to church when la school la how I will be able to get in contact with people but I i can’t just go sit down I be in ley house whole day you say I will make friend I gatto get around other people through some find means la ley only way.